ס'איז עטיש צו אויספירן עקספרימענטן אויף חיות ווייל אויב ע- אויב מ'דארף העלפן די מענטש למשל מיט וואקסינען און מ'פרובירט עס אויף חיות קען מען וויסן אויב ס'איז טאקע שלעכט פאר אונז מענטשן ווייל נאך אלעס זענען מענטשן דער וואס זענען די וויכטיגע אויף די וועלט.